<hesitation> eng' amitwogik, ko mii chekoneech chetetweech por cheteeche poorto ako mii che ko neech kimnatet, akomito che kiringdai korotwek eng' poorto, ko che uu kimyet, ko che uu kimyet ko uu marakweek, che uu kimyet che uu marakweek akomii che uu mchelek, komito rapwoniik, akomito mii mche kamwaa mcheleek aya mii rapwoniik kei kamwaa, aya mitoo cheko, mii keaniik ako mii mursiik, ko keaniik ko chotok akiche ko che keringtoi tukuk eng' poorto kora, ka nee ake inye.